Makahulun na hapu niana inanak esa natongo no peta misterius esa. Ana la'o-la'o boe ma ana heta nan, bo ma naedangte bek ndia de an meten loiak te peta. De ninin lo inaman nal ma ka'an la latane ia bek kia de litan bo ma lae ndia peta misterius ndia.